Sakafo tsisy hena fô voalanjalanja na mahasalama tsara. Ôhatra zao légume afangarongaronao. Ohatra anao malaka pomme de terre afangaronao karaoty, afangaronao haricots verts. Ataonao sautesautenao fogna izy dia afangarongaronao akeo. Igny matsiro fô fô sady mitondra hery nefa tsy misy hena.